सबै कुकुरका नस्ल हरु समान रुप माइ मैत्रिपुर्ण नाइ हुना। यो कुकुर का आकार माइ प्रकार माइ भर परन्छ । जसो पहाड मै रन्या कुकुर हुनान जाडो ठउर रन्या कुकुर, भोटे कुकुर भया इन्का नस्लहरु ठुला ठुला हुनान । तनरो तागत ले बडी हुन्छ, इनरो आकर ले बडी हुन्छ । सामन्य घर तिर पल्द्यया कुकुर हरु को नस्ल हरु नाना हुनान । इनले खाने खानेकुरा ले कम हुन्छ, ब्यायाम ले कम चाइन्छ । तबै यो सबै कुकुर का नस्ल हरु समान रुप माइ मैत्रिपुर्ण नाइहुना।